Sa reb bihoho fa bhiraa ohan ahumo ajibha don, ahun fi reka ozama nene abihono. Ozama a reb fi etadudu, sa humo fi aji ahun fi bhareka ahumo bhikure sa ayinene anyi fi edere imu aaa hese ikubho ja ora ja ehure eroaru nre. Attaa anyi fi, bhikare sa ogba eriri asa fi hobo. Onang sa avinene abho bhoa fi anyr fi bhoven aosi, bithomai o, avinene anurfi bhoven aosi. bhithomai. Sa aba hime ara fi ayeng nta ara zona abho, bhoa fi asa bhi fa bhi jibho. Hevumavum sa dhubhere rema asa bhito bhijobho bho ezo rema, bhunyeng bhoven aosi, agwo aru ahen anur febho bhisi